رأيت حيوان وحيد القرن في معرض للحيوانات <hesitation> في سنة <hesitation> ألفين وستة، رأيته في حديقة <hesitation> في مدينة الرياض كان <hesitation> متعهدين جالبين <hesitation> كل الحيوانات من كل الدول فهذا الحيوان الغريب جداً اللي رأيته.